E midan mia asama, midan mia asama. So say, mi amilara dunia jwani atontondo, planet jwantontondo mi amilara kitam fera.